हम अपने हिसाब से बताए सो हुमे बिल्ली कुत्ता दुहियन में से कुत्ता पलवो ज्यादा अचो लागत हैंगो। कहेसे कि कुत्ता अपनो फर्ज भी निभात हैंगो। कुत्ता का हुमोरे अपने घर में रखवाली के लाने भी रख सकत हैंगे। कहेसे कि कुत्ता कचुई निंद में सोट हैंगो। हमेशा वो हमाये घर की रखवाली करत हैंगो। कबहउं जैसे चोरी मोरी हो जाए सो कुत्ता भौंक-भौंक के पूरे घरवालेन का जगा देत हैंगो। ईसे कुत्ता पलवो ज्यादा अचो लगे हमे। ई हिसाब से हम कुत्ता पलवो ज्यादा पसंद कर हैं। और दूसरी बात ज हैंगी कि कुत्ता में भी छोटी जनावर।